कोदल् नोउअ ब सोबेल् हनर् बिकु इन्गिलिस् ब जन्गन्। भिअ मदे हा कु है एर्। भिनि प्रोसेस द बै। जेरे बिन है कोदल् ब मबिअ ब्लदेअ। कोदल् ब सोबेल् हौ है ब्लदे थैअ। भ्लदेअ बिर गफर् जैअ। पे ब्लदे को है जन्गन् कौनि प्रेसर् जन्गन्, बोद्य् वेइघ्त् जन्गन् है। हा नि सिन्गौ, मुन्से इन्गल् हौ है नर्। नर् नै लोगे लोगे न, बिअ हा नि मबिओ है हैऔनन् इकन्द। हैऔनन् नै लोगे लोगे न, बिअ बिजि मबिअ इकन्द, गक इकन्द बिअ हैअ है। नने, इओक्रन इकन्द बिको है। भिअ ब्लदेअ हज शर्प् थैन, बोहोत्न। भिअ बिज हा निजेप्सेप्सेप्सेप् पर्तिकल् थैन। भिको श्पैके बुस्त हैन। गुन्देखलम् थर। है बिअ हा कु लूसे खलम्न नै, बिअ हैऔ है, इओक्रन नै हर बिअ। नन्ग् जिसन्ग् कि नि फोर्चे लगन, इसन्ग् कि नि बिअ सिन्गौ हा बिक बुस्त हा है। वेइघ्त् को खलम्न हैअ ब, नन्ग् ऐछिन्ग ननि है, सोबेल् को है, इन्गल्म जेन ननि है, हा को इओक्रन नै हैअ।